Tanto pe comensâ loiatri preparan un piatto unico no comme noiatri che gh'emmo o primmo, o segondo e via dixendo. I belgi preparan un piatto con patatte frite e moscoli, carne boggio con çioule e bîra, sciöpo de meie e peie. Sedonque gh'an de suppe a base de pollo e pescio e verdue locali.